أحب يعني أكون أكثر ذكاء، الشهرة تجيب معاناة وضغوطات <hesitation> أما الذكاء بيفتح لي أبواب وفرص كثيرة، وبالذكاء بعد أجدر يعني أحقق إنجازات وأساعد الناس وأطور المجتمع وأبنيه، وهذا شعور يعني يختلف تماما، أما الشهرة يعني لها سلبياتها وإيجابياتها بس أحس السلبيات يعني أكثر من الإيجابيات.